अन्ग् द हैर् चुत्तिन्ग् क्सुलुन् मुन्सेव् थन्ग्दु, अन्ग्नि हैर् चुत् नितक्सय्। अन्ग् द हैर् चुत्तिन्ग् क्सुलुन् मुन्सेव् थन्ग्दु, अन्ग् गौ मुन्से एक्स्पेक् खलम् न थन्ग्दि जे अन्ग्नि हैर् चुत् अ म बैस जगन्। द अन्ग्नि, अन्ग्जि बैस अन्ग्नि हैर् चुत् नन्ग, अन्ग्नि फचे नितक्सय्। द अन्ग्नि हैर् चुत् खलम् गन्, बे हैर् चुत् खलम् ब्रक, अन्ग् <hesitation> कोन्त गन् जे, अन्ग फचे बे बैस बे बैस, अन्ग्नि फचे बे त्य्पे नितक्सय्, म बैस हैर् चुत् अन्ग्न सुत् खलम् गन्। तो बे अन्ग् बेकुसन्ग्र गन्, बेकुसन्ग्र ननिव् नओ बे नन्ग् थन्ग बुन्गन् जे, अन्ग् बेबैदि हैर् चुत् अ नन्ग् थन्ग्न सुत् खलम् गन्, तो अन्ग् नन्ग् थन्ग्न बेबैदि हैर् चुत् खलम् नओ बैस। अन्ग् बे नि सजिसन् कल ननि नन्ग् हैर् चुत् खलम् गन्, अर बिदिन हैर् चुत् खलम् गन्, बै अन्ग् देजेरौ जुदि मुजन्ग् नन्ग बे हैर् चुत् अ, तो अन्ग् बै बुन्गन् जे, अन्ग् बै बेबैदि बैसैतिन्ग्, बै कुसुन्ग् खलम् नन्ग, बै बैसैतिन्ग्। भै गलव् खलम् नन्ग, बै बेबैदि एद्गेस् खलम् नने, अन्ग् गौ नि फचे नितक्सय्, अन्ग्नि हैर् चुत् खलम् न।